Aja maemrenta pe semana pe mopeti vece aja eri oime amoyeayea aru jokua maemerenda ipuere vaera opaete jokope se puere vaera aru vae reta oipiti vaera se jokua semana peguara.